لا أنا ما عندي أي نباتات أو ورود أهتم فيها صراحة، رغم إني كنت مخططة أسوي هذا الشي وأتعلم كثير عنه بس كل اللي أعرفه كلام نظري فقط يعني ما طبقت عملي بحيث إني أعرف أهتم بالورود وكذا، وأنا فعلاً ما عندي أي خبرة بالزراعة أو العناية بالنباتات بالتالي للأسف ماني عارفة أبدأ في هذي الخطوة اللي من زمان ودي أبدأ فيها.